Dedtur nuk malih lem erang narih nih, ideh lun merar dedih teh mu'uh deh. Iih nik, kadi' 'am sineh kereb tu'en narih meruyung, lun uwan dedih lun ruyung dedih nuk muneng-muneng tupu teh kereb mu'uh ideh neh.

Mo... perlu narih ngen ehh... sistem kerajaan nuk pengeh mu'uh tauh inih. Doo' tidih tebey' kadi' mula' teh nuk kereb tu'en ngedoo' let ngineh. Err... nuk... err... inan men perubahan tauh kenep-kenep edto. Perlu teh narih... perlu teh narih err... mekereb nuk midih.

Oh naem keduih keli' raut sineh ngiup-ngiyup bas tupu teh kekali' keduih ngilad. Bas neh teh alat music Lun Tauh nuk keli' keduih ngilad, Sapeh aam teh narih mileh tuuh ngen sineh.

Lang-lang mula' teh technology kereb ngiyuk narih lem doo sekulah. Kinih abi-abi nuk midih kereb tu'en belajar dengen technology, ngen internet. La' belajar ni'er ngi edtah lipa tana' ngih peh narih kereb teh narih ni'er dengen technolgy nuk kinih, lang-lang maju teh kinih.

Warna bata' teh doo' piyan keduih kadi' warna bata' nih kuayu' warna lem pulung doo' meligan doo'[err] mawang lem burur narih err ngan warna sinih.

Mo, kuma' narih sekulah ngilad mikat abi-abi teh nuk midih kali' narih kadi' perlu teh narih belajar, perlu teh narih err nu'uh-nu'uh nekap kapeh narih kereb naru' 'dih doo', kereb naru' 'dih miuk mileh let ngen ineh. Na'em nuk midih err senang suk senang abi-abi. Perlu teh narih berusaha, perlu teh narih nekap ileh.

um May inan man programe kerja'an[aah] dutor tamulud kadah ngadih ngilad, kinah tah lun kamih, lun, lun, lun, lun bawang pa'puh dutor ngilad

Mo, peperiksa'an nih perlu meto' idih ngen anak adi' {er] pakai ni'er ken kapeh kemajuan dedih kan inan kemajuan deh atau na'em. Perlu peperiksaan pakai nari ileh dedih doo' teh narih keli' ken kapeh la' ngajung deh let ngineh.

Mula' tuuh-tu'uh teh technology kereb err ngiyuk ulun tauh lun lemulun kadi' perlu teh narih keli' sapeh teh suk kereb pakai narih, kapeh suk doo' pakai narih. Enun peh technology nuk doo' terun doo' terun, doo' ngabi tideh kadi' idih am sala' guna dih tupu teh narih.

Sekulah nuk ngi lem bawang doo' meto' mula' kemajuan berey-berey kerajaan inan teh inan teh kemajuan ngan ruma' dedih iyuk kan doo' tidih doo' teh ribed bunga' dedih doo' teh ribed err tuma' tu'en deh ngesat tu'en deh mudut beruh

Dalan, dalan tah perlu lang lang perlu may ngi ,may ngi ruma tauh, may rumah tauh aah Bario. Dalan mayah tanah ,dalan mayah bilun ,duah nuk inah tah lang perlu. Nah tah nuk lang lang perlu tu'an[aah]tu'an kerajaan ataupun tu'an tauh[aah]maju kini.

Mo, mula' puung seni'er kuh peh neh uku' eh, useng, beruang, berangad, kuyad, kuir err badan, payuh, bibek, la'al,

<coughs> Lat Bario keduih ngi Klabit Highlands inan sekolah beneh inan edteh teh sekolah dita' paad uhm Form Teluh.

Mula' meto' seni'er kuh, seni'er kuh tubu, uduh medting, upa' ta'an, err uwey rabun, err nun tebe' iba beruh tebe'?

Lun merar ngilad doo' mileh nani, uhm ngarang pideh arang beruang kadeh ngen ibal ngilad doo' ribe tuen narih nier renga' narih madi' ngilad. Tekapi' tideh luun tetal, ngen diri, ngen alad. Mileh ngarang ketuh-ketuh teh ideh.

Pekaa' pekaa' ketuh neto' edto kinih pelaba ngilad kereb teh narih mala idan idan err masa mudan idan rikan, kinih na'em tebuut neto' dih kineh, mudan pelaba pelaba rayeh rikan pelaba kadang pelaba reneb na'em tebuut neto' narih kereb mala idan err rikan idan mudan

Do' piyan ni'er err raut tennis lem tv teh narih tebe', neh neh neh raut nuk kinih . Raut nuk ma'un ngilad na'em teh raut nuk kineh-kineh. Raut nuk pehpenep, pehtetel teh kekamih ngilad, pehbukut,

Ooh mula' tabe Shar Khan, uhm Jane Fonda, Keanu Reeavs, uhm mul' tah lun baken meto'.

Raut may menub madil luang meba' sineh teh leng-leng doo' piyan tuen keduih nier. May menub may nier luwang lem ebpa' madil luang may madil Beladan ay mail uhm Luang Senien, Luang Tuni, Luang.

Mo sekanan <coughs> katu anak, katu anak pingan belawang. <coughs> Pingan kuh neh belawang anak kudih Yorrani mawang niat kadi' iyeh uhm doo' renaey. Inan teh masa baken kuh pelaba mawang niat. Ngeneh tamat sekolah, palap ngen degree nedih lat ngi Cardiff University ngubur Tuhan kadi' uih mawang niat ngeneh. Prnak ngen sekolah nedih.

Selebrity iih tarun nier lun merar tauh nuk ngi ruma' kadang ideh teh nuk nuk mula' nuk doo' kadang ulun nuk mula' pengalaman lun merar tedtan ngi ruma' kadang ideh teh kereb kuh celebrity keduih terun doo' man ulun kideh kadang inuk birey Tuhan.

Steven, Temabu' Steven doo' ileh lukis. Doo' ribed lukis nedih. Elias Raja' pah doo' ileh lukis.

Renga' narih mey nepbeng ngilad maya' tadur ebpa' , nalan luun batuh, nalan luun renera, nalan luun[err] lem uduh maya' lem amug narih mey nebpa' ngalap ebpa' lem tebeng, lem tabang lem tabang.

Mo lah, doo' kidih teh tauh papu' edto kinih. Kadi' mado tebe' irat keduih let ngi Lundu tapi sekenan awe' tideh mala tempat sinih ngi Mirikekuh kadi' nuih na'em err sibuh-sibuh moo'-moo' dih.

Nuk inan deh tuseh nagalap ideh kayu' mutuh pinjaman lat ngen bank kadi' bank perlu ngen coloteral neh ngen wan tana' kuh colleteral kuh guarantee dah naem mula' tana' tauh Lun Kelabit aem inan naem inan title naem suat tana' kadi' nideh mikat la' mutuh loan penapuun deh lem dagang edih.

May pruyung ngen lun ruyung narih uhm kuma' narih ngerayeh edto tinganak narih nunuh narih luang sekulang nunuh luang Tuni luang Pelian nunuh luang uhm luang nenien nunuh narih bah nunuh baka.

oh, kadi' narih karuh Kelabit karuh tauh let pu'un let ngan narih madi' ngilad. Kinih ngi ruma' peh keteng teh narih karuh Kelabit. Tu'en narih ngajar anak narih karuh Kelabit meto' kadi' neh narih keteng kereb karuh Kelabit, doo' ileh karuh Kelabit.

"Kei' narih leh tak narih kidih narih belajar masa' nuk midih lem bukuh lun baken eh kidih teh narih keli' narih narih am kekeli' lah ""so the small matter"" nuk ngi sekolah ""is not up to school level"" kineh."

Mo renga' katu keduih sekolah ngilad Primary school, sekolah beneh, doo' piyan ngen uhm sejarah neh uih. Ngi Secondary school kineh teh. Kadi' neh mudtih may belajar undang-undang. uhm neh minat, neh lem inan kedi narih pelaba doo' gelatey.

Tu'uh ngilad neh kayu narih mey lem pulung, 'am narih tidtu' narih, tak narih mey ngererek baka eh nunuh labo, 'am tebuut teh narih beritung bersih kah na'em bersih kadi' ngudeh lem pulung na'em men nuk midih naru' narih kayu' tuseh mulun dih bah.

Na'em teh, 'em teh narih belatu' mala iih mu'uh ideh nuk pereg iih. Pegeraey' mu'uh, lun ruyung dedih, mu'uh deh. Lun lem bawang peh tulung ideh meto', mu'uh ideh nuk pereg iih.

Mo mula' teh lemulun nuk mileh mulun sebuleng kadi' cukup ngabi man uhm nuk midih kadi' naem tuseh ken kapeh ken yu lemulun kerab mulun-mulun sendiri' koh ngi kappong nuk nekap-nekap nuk midih.

Mo katos kato payo kato senale teh leng rayeh keli keduwih terun seni'er kuh lem ayu inih

Renga' narih madi' ngilad pelaba narih may nekap Urey lem pulung nuk tuen narih lah may nekap uhm kayuh nuk doo'-doo' nuk naem maley ken bila' tuen narih kuh gaing. Mo' renga' narih madi' ngilad gaing neh pepana' kedeh ngen nuk kineh malem.

Mo, mula, mula err program let ngen periteh penu'uh lun lemulun lem bawang, kayu' err deh merey scheme err merey alat bantuan err ngen lemulun nuk naru' lati' , nibu bua' kaber, naru' lati' padey, ideh merey bajah, mula' mula' nuk penulung periteh ngedeh.

Mo bayar pakai bank intebank uhm kadi' teh narih bayar telepaun narih kinih terun.

Laba renga' narih madi' ngilad kan ena' pili' narih ngen raut, Ka' tibal Lun Pa 'Lungan ken na'em ideh mey kayu' metanur baka, baka menad tideh kayuh salad dih. kapeh niyah?

Mo raut ebol, raut ebol, raut volley ball, raut gaing nideh ngilad, raut pepana' nideh, raut guli nideh ngilad.

Doo' piyan keduih ngan irau rayeh Easter kan karuh Urang putih ngidih . Doo' doo' mangi petulu ngan lemulun tebubpun , idah kerja sama idah gotong royong ngelaak err doo' mangi. Doo' piyan keduih ngan irau rayeh.

Payo diweh tela'o, tulu narih ngitung idih mula' ideh ngi Long Balong ngih kadi' sengaro teh Penan eh madil payo mey tela'o nuk ineh doo' tu'en ngarar kadi' doo' meto' taan labo belatuh neh tu'en narih nu'uh.

Doo' senang narih guna bank lem talin neh tabe' doo' pebayar, doo' senang doo' naem teh narih nalan-nalan kukud senang teh arih lit keli' tupu teh narih pangeh neh kerja neh transfer nah duit narih pakai bank.

err meley teh nekap lawyer mula' men mula' men lun ruyung narih nuk lawyer kereb teh narih nekap deh lem yellow page nekap deh lem google kereb, meley nekap lawyers.

Mo technology terun narih ngitun-ngitun eh maya' ileh sidih lah, utak ideh piyan belajar ngen computer kah, ngen camera kah, ngan video kah, doo' teh, enun-enun peh technology doo' kereb teh tue'n pakai.

mele teh narih petulu ngen doktor ngesu me' klinik atau me' ngi hospital um ngi poliklinik me' mele kereb ngesu petulu ngen doktor am perlu naru um private doktor peh naam perlu naru appointment

Mo, Raja Bala teh doo' rayeh ngilad. Rayeh burur, la'ih kail. La'ih mileh, iyeh tehlun rayeh keli' keduih ngilad. Pelaba rayeh burur, mawan tiyeh nalan lem pasar.

Uuh ngi tungey mudan iyeh ngi Lundu' tungey,

Enun neh narih ta'ut ngan nuk midih nuk idih teh Tuhan ruyung narih lem ulun narih . Ta'ut naruh, sembayang narih ngan Tuhan merey err berkat merey roh roh kudus merey narih na'em ta'ut.

Mo kayu' ngi kampon ngih inan lemulun ngulu usin lem telu' kedeh kadi' mula' mula' mato' lemulun raruh usin kadi' ideh kadi' idh ngulu idih liang ana' batal dedih lem tilung. Tulu inan lun mileh meno lem ineh koh ngesu may ngi lem tilung may liang elen ngalap idih lat nginah. <laughs>

Oh doo' edto, Am tidih pelaba lau'. Mala ngi kampong narih, ngi Bario, ngi bawang puun ngi Bario laba doo' doo' taneb. Doo' mangi ngi nangey doo' taneb.

Mo, laput pelaba dedtem, na'em belawang lem laput lem lekedtang kinih kadi' la' mudan men edto.

Mo keleh kapeh teh duih awan doo' piyan neh ririuh, muit riruh kidih-kidih tiyeh am tebuut teh narih keli' tuseh ruyung neh. Doo' iyeh, doo' baku' neh, doo' teh ribed neh, doo' teh galih neh kadi' neh narih laba liyat ngen awan kudih, doo' mileh tiyeh ngelaak.

Telephone inan tuen narih pakai kidih-kidih. Pakai narih internet, naru' kerja uhm am tuseh nekap nuk pengeriruh.

Tak narih raut may raut sukan raut sport doo' th narih may ngi luar ruma' doo' teh arih kaneh ngen idang, doo' teh narih doo' teh uhm belawang bariew, belawang edto koh.

tak narih niar niar tabadah lamulun [um],do narih cukup rudap kadah[um],kuman nuk nuk patur narih, a'am narih laba tuuh [um]ngitung [um]kan kuman nukanan nuk kemulah um racun kuayuh, aji no motor lah,[um] kuman nuk .

Mo lem telepaun eh utak narih mey ngi luar bandar kayu' narih mey ngi kampong na'em na'em line atau pun na'em na'em dih doo' kereb pakai.

Mo, murih kenep edto teh narih pakai telepon. Kineh ayu' teh kinih, kenep-kenep edto.